היא מן אלנאהיה אלאخلוקיה מא קאיصحש אננא נדירו אלתג’ריב עלא אלח’יואןין, אבל כימה תייקולו ב אלצרורה אח’קאם חית אלאח’ת’اث אלעילמיה ח’צוצא פלטב כאתעד’ד עלא אלתג’ריב דיאל אלח’יואןין, חית כאתעאונא באש נקאו אלעלאגאת אלחדיה קבל מא יתג’רבו עלא לאנסאן, אבל נתמנהו מן אללה מן הונה ללקדאם ילקאוו בדאיל, האד אלשי לי כא.